א וויל בעראו העלפט מענטשן שלעפן שווערע זאכן גרינגערהייט, ס'האט איין רעדל פארענט און פון די אנדערע זייט קען מען עס אויפהייבן און ס'האט א הענטל ווי מען שטופט עס, מען לייגט עס אריין אין דעם און שטופט עס. עס איז בעיקר באנוצט דורך ארבייטער וואס דארפן שלעפן אסאך שווערע זאכן.